ثقافة الصين غنية وعريقة تمتد لألاف السنين فيها فنون وفيها رسم وفيها موسيقى وفيها مطبخ وفيها فنون قتاليه وفيها العطلات والأعياد الرسمية والتقاليد الفريدة من نوعها في كل العالم.